Ia, bàka e! Izy bàka fa besinimaro zen̈y. Raha zen̈y koa fa raha ny besinimaro, raha ny olo vitsy, tsy maintsy ny besinimaro fo arehan̈a. Ary ara-dalàn̈a tsara bàka raha zen̈y. Koa ndreky mifanohitry amy zen̈y izy fa tsy rarin̈y. Ary ten̈a ny zen̈y lay demôkrasia aminany.